Ayina soba jo dimbogo bandu do odun of sosai, toka dimbogo bandu ma, ustan ten suyende nyamuji, nende bandu ma wanata do tiri nondondo, wanata ap ala nino, dumod saban sosai toku din jogo bandu ma, doveti do kodoku do na doga.